Ah! Laha zaho fô olo farany an- ambony tany eto zao de fa petraky soa avao zaho, miamby zay fotoa haha-tsy maheto anakay koa, de mande mitetitety zay ra azoko tetezy, zay ra azoko atao ataoko aby, <noise> mandeha misa raha zay raha tiako hisay regny aho.